La kuro’ xen la jy, la ku xen ráá’’, la ku xen u núú re fáá’ra, köö e dse dsáána jná my gUíi kiáá e la weé’ e jana re fáá’ra jö, como xa jïï’na, i re lɇ ná dsa i jmáá tá i xen ka juy ráá’ kiää ka kö’ la ku xen jó’ nuu a jia’ dse ty e re fáá’ra jö por e é úú’ kié’, xinu kie’ e la xin my gUíi kiee’ e dse uí’ e la lyn xen e la lɇ ka ki gín my guíí ba e san e lýn o kiee’ e uán i uán kö’ la xen i fáá’ra jö tö la ku tö jü la ku e bii syy e bi uán ma re xëë’na, lun my güii kiee’ ba i i, lyn e ka jmlⱥ juiira kié’ la jyn sun ráá’ i san, la jyn sún ráá’ i kuu’ la jyn sún ráá’ ajia’ re li juó’ e e liira e a exa re jmⱥⱥ ‘ná’ xi dsína kiä’na, ki re jmⱥⱥ e re jmⱥⱥ, kie e lýn dse uï’ e lyn mý güii kiee’, lyn e ka jmáá juiira, la nɇ dse dsáána jná ekiee’ ráá’.